ऊँट की रेगिस्तान वातावरण में जीवित राहन के बहुत सारी विलक्ष्य भर किकूट योजनायें होत हेंगी। जिमे से सबसें पहली बात की ऊँट पानी तो बहुत बचा सकत हेंगें। इनका शरीर कई दिनन तक बिना पानी के रह सकत हैगो। इनका शरीर कई दिनन तक बिना पानी के भी रह सकत हैगो। कै से ये पानी बहुत बचा के अपने शरीर मा संचित कर लेत हेंगें। और धीरे-धीरे उको इस्तेमाल करत हेंगें। इनकी खाल भी बहुत खास होत हेगी जी धूप से भी । इन्हें और रात में ठंडक से भी इन्हें बचा लेत हेगी। ऊँट के कूबा में वसा भी जमा होत हैगो, जिसे बे लंबे समय तक बिना कछु खाये भी रह सकत हेंगें। इनके पैर बहुत चौड़े और मजबूत होत हेंगें। जिसे ये रेगिस्तान की नरम रेत पर चल सकत हेंगें। और ये ज्यादा थकात भी नहि है। इके अलावा ऊँट की नथ रेत से बचन के लिये डिज़ाइन करी गई हा। ताकि रेत इनकी नथ में ना घुसे। इन सब कूट योजनाओ के कारण रेगिस्तान की गरम और सुखे माहौल मासान तरह से जीवित रह सकत हैगो।